देखो सा हुकूम अडी बात हवा के अपनी रसोई मा भोजन मिलना हरु कुचेल ना हरु ब्लेंडर रो उपयोग किया करा हा। जन मा मदर हवा जका उ बआ काम कर या करा गर बार मा ब्लेंडर रो काम ब्रफ कुचेल ना मा हवा हा ब्लेंडर उ अपना सावधानी ब्रात बी पड़ा हा।